यूके के पाक सेली में परमपरिक और आधान आधुनिक विन्जन के मिशन हो खत छे। बहु संस्कृत वादी के कारण यूके में अंतरास्टी विन्जन के एक विश्टित विविता मिलत छे। बृतिस राजत्री भोज में अक्शर मध पूर्वी कबाब, चीनी स्टीर, फ्राइड और भारतिय करी सामिल हो खत छे। बृतिस विन्जन में बृतिन के पाक इतिहास के इस्तमाल करके एक नया बृतिस परमपरिक विन्जन बनाओल गईल छे। युके में मौझूद विभीन राजत्री विन्जन के मिश्रन के <hesitation> उजागर भी करल गईल छे।